فعندما ذهبت للصيد أنزلت سنارتها وارتفعت، وكانت هناك زجاجة بها رسالة أخرجت الرسالة وكانت عبارة عن خريطة كنز، وكانت المسنة فقيرة ولاتمتلك الكثير من النقود، فقامت بتخبئة تلك الخريطة وفرجتها لحفيدتها وذهبت هي وحفيدتها لاست-لاستكشاف الكنز، وعندها و-وصلا إلى مكان الخريطة وجدا صندوقًا مخترئًا نوعًا ما وعندما فتحانه كان به الكثير من الذهب.